غسيل اليدين ده ما شئ ساي ، آي الزول بيسويه صاح لكن هو انك تدعك كويس خصوصاً الفرقة بين الاصابعين و برضو تحت الضفور